<hesitation> men ja awak makanan yang pacak ningkat kekuatan tubuh atau daya tubuh kite kecambah karne kecambah tu makanan nye pacak di olah jadi ubat kuat temasuk la untuk lanang kan kalu untuk lanang ye kecambah tu di percaye nian untuk obat kuat selain cak kecambah juge ade untuk kesehatan tu timun, timun tu biasonye di buat wong jus biasonyo untuk tue menue tu, kalu dak timun ade juge makanan yang ape tu ntuk nambah daya tahan tubuh tu kalu di duson tu men tue menue tu kan ye muat apetu minuman jak seghai, seghai tu di campor ngan limau nipis dikit, serai tu di tombok, tombok jangan dak sampai itu bae kan jangan sampai alus nian tombok seghai tu masok limau nipis masok manis madu dikit di tuang dengan ayo angat, angat- angat kuku tu nah pagi- pagi di minom biasonyo tu obat wong batuk, batuk masuk angin na pake he tu biasonye.